Pa mí está polo craru que no. Porque cola propuesta dela segurança i l'aprevenimientu d'amenazas, pos mos cuelan el estal gravaus i gravaus comu si hueramus ganau. La segurança dela genti tien de venil dela educancia dela genti i no del barajeu delos algoritmus. De no sel que mui anguna cosa, ogañu cuesta de creyel que essus gravamientus namás sirvan pa amejoral las nuestras vidas.